<hesitation> E karazagne fanantanjahatena zereko da maro ohatry oe bôla- bôly zany na bola kitra hoy indreo na foot, da baskety, na ohatry ko anatenizany koa e rugby fa e lalaoviko raiko avao gne lalaoviko aminio moa zany zany oe gn'amboariko moa zany da ny bôly bôly foot